<noise> ngone na takdir nena ge ngone yo fato ena aku ua, sorai ge jou madihutu yo fato rai, dadi ngone re duga waca sukur bato. karna te jou madihutu ngone koliho. <noise>